Fomba mora indrindra fanaovana lasopy an, dia mividy an'ilay legioma efa vita tetika sy voakarakara eny amin'ny mpivarotra ireny, dia iny fotsiny avy eo an no ampagotrahina. Maka rano mandifotra anazy, tsy atao be rano be, dia lemena amin'iny izy. Rehefa masaka tsara an, dia ampiana sira, sira izay izay tianao. Dia ny ahy manokana somary asiako romarin kely mba hampivoaka tsara an'ilay tsirony, dia rehefa mazotozoto dia asiana paty miaraka aminazy.